يعني اقعد اطمشلي على فلم أو مسلسل عندي قديمي أو العبلي لعباي ، أو مثلا اقرالي كتاب ، رواية ، اخابر اصدقائي الي صاغلي زمان قيطعا معاهم ما متواصل، اخابر اهلي اذا بعاد عني كرايبي ، استغل الوقت